د مینځلو ماشین د کور یوه وسیله ده چه جامې پاکیي، تاسې کولای د دې دننه صابون سره د اوبه اضافه کړئ، جا جامې د حرکت یا خوځولو په واسطه باندې مینځي او د منیځلو پروسه یې اسانه کړې او ډیر موثر کار کیی.